Sekirei yave misi akaru <noise> ai ayemongetata tenonde jaema jokogui ajata, tenonde amaeta, kiraiyaeko amboipita ayapo mbae ko jautavae, kirairaiyaeko mbae jauta ai vae <noise> jare aniara serete ombopitu esa araja kaviayave, kua dieta equilibrada jei karai <hesitation> reta supeyae vae ipueretako semboejaguiri jaema <hesitation> ngara <noise> ikavi serete <noise> peguara